اولا لازمك تسلم عليهم تكون تحية دافية انت و العبد اللي بش تكتبلو معناها تعبر عن الامتنان متاعك تقلو يعيشك على خاطر عطيتني الحاجة هادي و تقولو علاش انت تشكر فيه اكيد و بعديكا تقلو معناه قداش انا نقدر المساعدة متاعك و كدا و تختمها ب حاجة باهية معناها